Roi reh ri oran, bi reh ri oran ofuama otén bi reh ri oran keh béh ko apoo. Ke zii apoó, uyun otirité atiro kuko, etiri oku ko eeh! Oran epoo ésán onun o ke zii apóó oyun otirite nana oni oméh wéh alebeni réh, nann oni wéh ko owór be néh irso oméh wèh alebeni néh. Oran apóó oka weh okuko, oka weh that’s itineh ochowor we‘y oneh wey okèh wey okuko weh. Oran apoó isa onun ka zorbi oyun itinte, ka zorbi oyun itirite ará nyankwe ijien arun aneh “huh! bo̍nki demeh eneh!” nnan itson keh inem enéh, akun iki jie utsi nnan keh béni eféh betie beyie aneh kèh bèh nor réh wéh, beh meh reh wèh reh. ekun ebeh ofuabeh obun obun ofifeh ja otsi lebisi, beh meh reh weh reh. nnan keh beh si deneh deneh keh béh yie anor beh ruun ibón, beh tsó reh wèh deneh, eleb oni owan oji mu jieh kii ejeb oni owan oji mu jieh kii eleb oni owan ojii mu jie kii because ézii ben sonn, ezii oran apóó. Oran apóó isa onun gwu gwor. Keh ro obeh, kéh zór oran apoó reh, ibeh bé rubin anéh éferi garri, éférre ayarah, nmm nmm ayara isa onun reh, min zór ayara ikéh réh. Min zór alibo réh, alibo bu Keh zii alibo bu, ikeh weh okuno, alibo a sa. onun kii sa-onun bu tie apoò keh bu iti bu nnan, iri bu etien ikii piem ikii ireh, ehun ikii bu éfa atsi tsa eeen ehun kéh kéh bu, ibaàzi iferèh weh néh san san san san. Apoò asan- onun. Keh tiéb apoò ekun ekéy soò neh bi tsi ini ten neh o, bi treneh eeeh. irim otsi, bi tien ikii woór bi kun feh émo keh bi feh émo, bi hun irii sọ, keh bi so bikun kah, feh iri ee ishana, itsomo eni eee. nbam, keh bi kun ikii teh bu, bi hun ikii kun tseh, bi kun ikii kun yiam, bi kun ikii bu hun tsi, keh bi tsi ikii bu nnan eeheen. ekun ekeh kam, ekun piem eeh ireh keh bii innun mehn fi feh kie iba ru jie anwati, abeh reh ki ijie, ibaa yienewéh erun anor awati kien huh! inunjien iyabab jie kun yeh eehen ara hor rizia, kor rizin korizin keh reh ineh keh inuun yie apoo keh ibaa. tenten reh apoo keh weh piem jie reh keh wa beh weh zii ifi keh inuun meen neh ika san san san neh. naan mii bu iyin emi nnan oo. Min zór epoò epoò eyien emii, ntiki okuko teh weh otsu béh eneh kimin zie epo reh, naan okuko etimii, etimii eneh fuee ni itsòn enèh, nheh ipaper kie. eeh Îbaamu sii uyen ushan beh feh neh keh ti ri ken tan jeh kii or keh reh kun eeh rijeh seh intie ibambii weh nnana nii son eeneh ereh ro kefuo keh. so ee eenheh, keh behkun, eneh keh bii zii irii, ifiti kwaneh mii nnaa, kei kwana mii o oyun otiriteh oyun o oyun o meneh eeen eeh rotsu o, nzoh akpoo, itiimii okuko ntso okolo, tso itson ritirireh ntsi neh, tso bibiem woor, kun or bibiem, so bibiem itimi eneh tsan san tsn san nyian kweh. kin zii akpoo reh, otsu, etsu bun or etsu efeh eee abian bii woor seg iyineh beh ritem neh beh rún eneh mummy, amaa eeean amaa apaa beh reh itson keh wa ram yeh, bii beh bii eeh akpoo keh, keh beh soh. ibaa kwana weh nnaan keh bii soh ekeh, keh bikun tem. Akpo asa onun ee fam eeeh rifuen iten keh bi soh Akpoo ikwana keh beh bii zii. so ki sii eneh keh beh bii tsi akpoo keh bu nnaa, ibaa yineh